Ny montre zany karazana raha hely, na entina mandendeha zay na apetaka amin'ny tanana na, ahantona amin'ny riba; misy moteur ao anatiny ary hafaka manôndro ny isa zany na ny lera izay faritana andavanandro.